انا واحد من الناس نفضل نخدم كل يوم ثلاث سوايع، على خمس أيام في الاسبوع أحسن، لأن لو كان ثاني تبقى في الدار ياسر طول وتعود تخدم غير نهار في السيمانة ما تكره حياتك ما ما تقدرش تنجم، وتجيك أمراض نفسية وما تقدرش تاكل، أما لو كانت تعود تخدم كل يوم ثلث سوايع ولا ربعة احسن، لأنه يعقبلك الوقت وتعود عندك الصباح تنوض على جال حاجة، أما كي تعود سيمانة كاملة غي قاعد ما يحشي منها.